Türgüh ommaq naaq egäsugudsõq pašaq ja sultaniq ja haarõmiq olnuq. Ja kimmähe sääl om egäsugutsit uhkit lossõ ja tornõ ja sääntsit huunit. Ja sis om olõmah viil türgü kohv, midä juvvas. Ja rohkõmb ma <laughs> ei tiiäki.